Naa xo ndoxkua mbin lyed mbin, le mbin ndoxkuay za za mer tyopte mbin ko' mbina', xyaza tiemp be be'ba ndoxkua mbina, tata ndolo ntop mbina este re chobxi bixa chobxi chore koz bix chore yixa ndore ndyox kua depedn che- che depen ze ndox kua mbinax iz mbin tyox kua yo bix o mbin toxkua thi jwa'n nak zi mbi'ba ma'ba ndoxkua jwa'n nabi' mbay le xe nak re nchub re chita' re mariana' re ma'ba ma', ee ndoxkua xid bix na per tata nzopma re chobxi nak mxida re yixa re la'y re nawue ndoxkua ma' chanma'za xo xenli ma' nken ma'y per jwa'na mer koma'zabay jwa'na zyn ya ngolo ne mdoskuay za choloy koma'yza tya gaz mbedza' tamod ze ngizma' tama'za jwa'na ta nly re mbina'.